Taxi taxita ken adem onday agar agara jue keno, odog taxi marofagon geno taxi kolowea longa konkeno, gailka konkenon, nolo konikeno darin, ken ademri ken orenga kalengkesa yani.